Any Brezila ndraiky misy, misy ologno tegna mahantra, zany hoe misy karazan'olo mahantra marobe, fa misy olo koa tegna manan-kariàgna, any Brezila tegna malaza akagny football, avekeo maro tsara ny sipa aminjareo mba avy aminjareo akany.